حابّة اليوم إحكي عن أصدقائي أنا عندي كم صديئة من إيّام المدرسة وعندي كم صديئة مُئرّبين إلي من العيلة، عندي <hesitation> تلات أصدقاء وتلات مقرّبين، اتلات أصدقاء الّي هنّي رفئاتي إيّام- ال- إيّام المدرسة <hesitation> وحدة- وحدة عُمرا تسعة وعشرين تئريباً أزغر منّي و بسنة يعني فرئ بيناتنا كل رفئاتي شي سنة أو سنتين، وعندي كمان رفيئة تانية بي تمانة وعشرين، وعندي كمان <hesitation> رفيئة تالتة كمان من أيّام المدرسة <hesitation> عُمرا تسعة وعشرين كمان. هولي التلات أصدقاء رفئاتي بعرفُن من تئريباً أكتر من عشر سنين من أيّام المدرسة وبعدنا لا هلّأ منتواصل مع بعض، كل فترة منسلّم على بعض، كل فترة منلتئى، <hesitation> متابعين بعض عال social media نشوف أخبار بعض نننبسط لا بعض، ومنشتاء لا بعض أكيد، ومنحكي بعض من فترة لا فترى. وكمان أنا عندي من المُقرّبين الّي هنّي من العيلة كمان تلات أشخاص بيجو من بنات الخال أو بنات الخالة كمان مُئرّبين إلي وتئريباً من عُمري وأزغر في عندي وحدة من عُمري، <hesitation> وفي وحدة كمان عُمرا عشرين سنة، وفي عندي كمان من المُقرّبين عُمرا أربعة وعشرين سنة، فا أنا عندي تلاتة من المُئرّبين وعندي تلاتة من الأصدقاء الرّفئة من أيّام الدراسة، كمان من النّاس المُقرّبين منّي الّي هنّي من العيلة <hesitation> بشوفُن كل يوم تئريباً، <hesitation> منلتئى كتير، منأضّي وئت كتير حلو مع بعض. المُقرّبين بشوفُن أكتر من أصدقائي الأصدقائي كل فترة لا شوفُن وإذا ما شفتُن منحكي على التليفون، أمّا المُقرّبين عندي بئدر إنّي شوفُن إمتن ما بدّي لأنّو هنّي حدّي حواليّة ساكنين حدّي من العيلة بتجمعنا <hesitation> مُناسبات.